ايي- راح اكدر اتأكد انو الأعمالالفنية جيدة او لا من خلال ايي- اتأكد انو الرسم الي لرسمه هو قابل للشي يكون واقعي و و اني اكدر افتهم الأشياء الموجودة بيه و ايضا من انو الصورة متكون وسخة من انو تكون قابلة للنظر و ايضا تكون جذابة.